E ty fantao ame lasopy io zane, naho lasopy tsotsotra, laha lasopy tsotsotra ty andrahoantena le avy mandrehatsy afo rehe, manasa fi- manasa valany le asio rano ty ao, alefao ao e rano iny de i reke vita maf-magotraky i ranoe, mandeve be iny de alefao ao pate, naho misy sôsie moa reke de afangaro, avy apanaraho avao sôsiy nafa avy eo masiky zay